انا بؤمن انه الاشخاص عندهم القدرة على التأثير في مصائرهم لكن القدر اللي ربنا كاتبه ليه دور اهم واكبر نحن نقدر نخطط ونسعى لتحقيق اهدافنا لكن في امور تكون خارج ارادتنا، الحياة مليانة مفاجآت واحيانا تكون المفاجآت هذي هي اللي تغير مسارنا الهم اننا نكون مرنين ونتقبل التغيرات